هل يجب أن يملك الأفراد حق اختيار البلد الذي يريدون العيش به؟ أيوه، يجب أن يملك الأفراد حق اختيار البلد اللي يريدون العيش فيه، لأنه كل إنسان له الحق في اختيار المكان اللي يحس فيه بالراحة والحرية الناس يختلفون في احتياجاتهم وأحلامهم، وما في شي أفضل من أن تعيش في مكان يوفر لك الفرص والبيئة المناسبة لكن في نفس الوقت، لازم يكون هناك احترام لقوانين الدول وتعاون بين الشعوب